اطالوی کھٮ۪نَن ہٕنٛز خصوٗصیت چھِ امچہِ سادٕگی سۭتۍ، یَتھ منٛز واریٛاہَن سِنٮ۪ن منٛز چھِ صرف ژور پٮ۪ٹھ ٲٹھ اجزاء آسان۔ اطالوی مینوَن منٛز چھِ اکثر مُختٔلِف قٕسمٕک پاستا ڈِش، پیزا، ریسوٹو، تہٕ سمندری غذا تہٕ ماز کھٮ۪نَن ہٕنٛز اکھ وسیع رینج آسان۔ تِم چھِ علاقٲیی خصوٗصِیَتن تہٕ تازٕ، اعلیٰ معیارٕک، موسمی اجزاہَن پٮ۪ٹھ تہِ زور دِوان۔